وقت كنت صغيرا أحسن لعبا عندي هيا إني نمثل إني معلما, لذلك بالفعل كنت نحط اخواتي, أبناء عمي, وبنات عمي قدامي, ونبدا نمثل كأنني أنا معلما, و نقري فيهم, ونقيمهم اللي تغني أغاني طفولا, أناشيدد, واللي نعلمهم شويا رياضيات, شويا <hesitation> إيقاظ, حي- هكاكا, لين بالحق انا توا وليت أستاذا, معناها جمع الاخر فازا.